ازاي لو هخيط زرار في القميص انه انا هدخل الابرة يكون خيط الابرة مناسب وهدخلها في القماش من ورا وبعدها هفضل ادخل الابرة في الفتحات بتاعة القماش وادخل وهطلع في الاخر في نهاية بعد ما اخل هربط خيط الابرة وابص.